Gny krika. Misy karazany moa gny krika misy habeny; <noise> da arakaraky gny haleben' gny tôbily gny isafidiagna azy. <noise> Fa gny fanaova azy: Da alay i izay da asia hazo ohatsy gny ambaniny ao. Mba hahatakatsy gny tobily haenga igny na ny moto haenga. <noise> Vita izay da alay gny klé na ny hazo tokony ahafaha mampiakatsy gny fanenga an' gny tôbily igny, i vy be igny izany da atao <hesitation> ambony, atao ambany, ahetsiky ambony, ahetsiky ambany, ahetsiky ambony, ahetsiky ambany, <noise> zisky mandrapiakatsy an' gny tôbily igny atetitety, ahafa manao ny raha tiategna hatao amin' gny tôbily na amin' gny fitaova mandeha misy motera ampiasa azy. <noise>